د مرغانو ډولونه لکه باز، شاهین، باښه، کوتره، مرغۍ، کارغه، زاڼې، ټپوس، طوطي، مینا، کنري، ادم څیره، فاخته، ګربت، کونګ، لګ لک او داسې نور.